أنا كانت نشأتي ريفية ودي كانت حاجة حلو جدا بالنسبالي قدرت أشوف أجزاء كبيرة من الطبيعة وقدرت اعرف ناس كتير واكون صداقات لأن الحياة في الريف احسن من ناحية التعرف على الناس ومن ناحية الشخصيات اللي انت بتتعرف عليها ومن ناحية هدوء الاعصاب والراحة